Message tun won akha berresen yaani kalamu fudhetee kitab kankee fudhethee lafkethee dhursaa topic atin iraa dhubeno fethsun laan thethe barrefetha one by one malsun laan barrefethe rawothethu akhasin yaani ith khaljethee wonsun laan thethe akha fedhen sun barefethe rawothethu khaathe ghathaa malsun akas kathe ijemthaa